Ñy fomba ataoko, hivolañiko aminy ñ'olo ñy raha mahazo ahy, laha zaho ro navaliky ny ñy mpañosavy mpanao aoly raty raiky alika: -ñy voalohany, mampiasa ñy feoko aho laha azo atao zay ;ñy faharoe, mampiasa fihetsiky, noho ñy fañahy laha tsy misy afaky mivola, manahaky anizay koa ñy fiezahako mañampy ñy vatakono mitady vaha ola ialako aminy ñy rah<…>.